<noise> dziꞌk nak yag yex ki zob yag yex xki diꞌltsa kë yex lowu lëꞌma gowu ye blag, <noise> <hesitation> soꞌbga tsuga lo guꞌn gowma xki, lo komid xiu blag yex y nakga uniyna nap xkëꞌga uniy xki c̲h̲ix- c̲h̲ixkwaꞌga blag tamal xki xkë tamal lo y uniy c̲h̲oꞌwgama, nana yag lim xkakga c̲h̲ama nis yag lim c̲h̲owma lim, naranj xkakga gowma naranj y giama nis naranj, limun xkakga nak nis limun gowma limun y lëꞌma giaga gunu, nakga ic̲h̲ë gix chemis xki, zobu lëꞌma ichoꞌwgu gunnma rmed ikëwu ldoꞌma xki diꞌltsa ba xkuꞌn ba nënama gix xnëw <noise> nap x̱iꞌk nak xnëw lëꞌma xki <noise> xiëtga xnëw <noise> lëꞌkga nak xiblag gunu lëꞌkga c̲h̲ama diꞌltsa lëꞌma xkë c̲h̲u <noise> ye diꞌltsa nak ic̲h̲ë yag xki, <noise> lëꞌma kë xwiyma nak ic̲h̲ë yag guꞌn klas yag guꞌn xkëꞌga biëꞌts <noise> xki, lëꞌ yag knu xneꞌ minn xneꞌ minn lëꞌ yag knu ikë gey giama lo yoꞌb diꞌltsa xkuꞌn xkë yoꞌb gikma, <noise> ic̲h̲ë gunu <noise> diꞌltsa nak ic̲h̲ë yag xki guꞌn, bay naꞌ xwiyná gunuꞌta nak yag guꞌn xki yu xwiyná guꞌn xkë guꞌn c̲h̲owma, mansan yag mansan lëꞌkga xka c̲h̲ama c̲h̲ama te te blag knu c̲h̲ey, te mansan knu c̲h̲ama kaxka gunuta nak guꞌn c̲h̲ama. <noise>